छोडवांग बायलान सगळ्यांगात मतल्यार जात कपड्यांच ग्याण खूप अस्तात। जितक्या काड्यांची खरेदी करताना विकत घेताना आमि कपड्यांच्या सुताचेर लक्ष देताव तेस्या कुन चड आमि अनिंग कैत बाघचोव न्हा। मका कॉटन, वेल्वेट, झूट, खादी, पॉलिएस्टर, नायलॉन, सिल्क, वूल, रेयन या बद्दल खबर असा। चडशे लोक कॉटन कपडे घेतात किद्याक तार ते घालपाक धुवपाक सुधा बरे पडतात। तेतून मैन म्हणजे गर्मी जायना। बकीचे कपडे येतात तशे बरे पण तेतून गर्मी जाता चडशे ते लूज उरतात।